He ndamien jun chaka iña ndikun nduké ikue tunduté, ikache ndame jun ukutie akuatiko ndukaché iña'a, acuatico kutu ndunté yachi ndinu ihá ndame'e koo koo yuté, indekuña ndonduté ndame te licho'o, dame ujun jun ujun ndame saco ndukaché tikongua ndamejun yunio ndude ti'ó uun venuño nonduté venuu inke me'e yuu ñoo yiché edamenjun yunandeme rana, dekuña nuu ndute cuenta con yuo uiñake jun yii tunduté kute nrute ndadi ndión kuenta kuuña'a yi ihó no kuenta hu iña kendi yuchin xhi iho inde jun nduté.